Ja xi benga'an ngat'a'e nitjin kucha sasenkajó ja nga tjinre chuba kucha kjia nga sasenkajónde ja xi m'íre cha ch'an ja nga diciembre ku nga marzo abri mayonde ku ja chu ndabá m'íjni kjiakua ku junio julionínde nga ja 'ñu ba'aní tsinde ja kui xi m'íjni chatsí xik'ia nda setiembre ku nga sasenkajónga nitjin'ende nga tsé nitjin m'írende nga- nga fajaxu ngabasen ngabasen tsub'í ngaya nga fa'a ngabasen tsub'nde ngaya ngasundée ku ja tjin nga tse nitjen ku tjin nga tse nitjin ku fa'at'a tsb'inde ja kui xi m'íjnijin nga sasenkajo ngasundée